<hesitation> Wavomwa kathalhe obuthuku obunene sithulhighulha kutsibu <hesitation> wanganaghulha emirundi ngi thanu omwa kwezi kughima omwa kwezi thukaghulha ebyalhya ebye mirundi ngi thanu neryo obulhighenda omwa kathalhi omwa mirundi ethanu eyo wanakolhesya nga mithwalhu ebiri ne mbindi.